Itlar asosan ovoz chiqarish va tana signallari orqali muloqot qilishadi. Baʼzan qulogʻini, dumini va boshqa organlarni harakatga keltirib, oʻzidagi agressiya, xursandchilik, yoki koʻrquv kabi hissiyotlarni bir-biriga yetkazishadi.